بطبيعة الحال إذا خيروني باش نكون عندي شيف، والا طاه شخصي، والا سائق شخصي، باش يكون عندي طاه شخصي، والا شيف؛ لي باش يطبخ لي اللي الحاجات اللي نحبها، باش إنه يطبخ لي الحاجات اللي نتمناها، باش لما نروح الشغل، ولا لما اروح <hesitation> نقرا، نلقى يعني إنسان يتلهى لي بماكلتى، إنسان يعطيني يعني <hesitation> الحاجات اللي نشتهيها؛ لأنه -حتى- المطبخ يعني ياخذ وقت، يعني أنا نحب المطبخ، ونعمل جو على المطبخ بس يعني ياخذ وقت، وياخذ كتير وقت.